بہر حال، زیادٕ تر, زْ, سٹیپلر چِھ ٹارک تہٕ پریشرک ہیوی اصول استعمال کرتھ کٲم کران۔ یِم آلات چھِ کاغذَو ذٔریعہٕ پرنگ شکلہِ ہُنٛد پِن ,یَتھ سٹیپل ونان چھِ, دِوان تہٕ پتہٕ چھِ یہِ کاغذٕچ سطحَس سۭتۍ جُڑنہٕ خٲطرٕ مُڑان۔